Ny vintsy, ny fody, ny ankoay, papango, fangadiovy, ny petraka, marotaina, zafindrasity, ny fotsimaso, ny vorofaly, ny bokoly, ny voromailala, ary ny sana.